A igny moa koa sy mainsy manomagny vatagny signitry aho alohan'igny, magnano sport mafimafy eky, amin'izay zany e vatagny zatra gne mihetsiketsiky igny, da miakatry egny zany sy malaky sempotry, sy malaky valaky, de a magnaraky an'izay moa sakafo sy mainsy atao complet tsara, e rano sy ambaninzavatry, zay zay e tena izy.